أفضل الاحتفاظ <hesitation> باسمي الأول لأنه في كل <hesitation> كل <hesitation> احتفاظ ال- الاحتفاظ بالاسم هزا هوية، فلازم نبى عارفة كيف نعملها ونكون كل الناس عارفاها هي جزء من هويتي وجزء من شخصيتي فالكل أبى عارف فلما منفعش أغير فيها حاجة، أنا مش مع إن حد يغيرها أبداً لا لا.